Pues rá many ni rtchibya pues vëh-vëh gá náramá pues es que válty ná ra má, máru pues za ga ny rtchíbza cka noh pues ra ni ná este, nú rama ndwx rama vá gulá nú’h venen xten ramá, rá ni iza ni maru ná tip gy ni rtxibzanu néz réh purzy sëgá tubyck’e zy ahora si que vázanee ma liga gul’a xi guné ma liga pues rá ni ni va, doh ra ni pues thega, naa maru, nii máza ru rdická reh pues ni ná ra btzë, ra btzë nii nú’ valty, zietné válty coz, gulá ziednée rama venen xten ramá, gulá este ¿twu ny ztë? Pues nii zy gulá beld gá na, ranii ny máru cos fuertyas za rdica lany ré, nú stoo ra many pues thega za xi run ramá, ra ni iza máru fuertias rtxiby nuu nez ré por que¡, por rá nii ny máru rdycká nez re gulá cun ra baw-nwun, per nii pues teza, tëza xi runee ni liga mas que thë rzët-diazy ni liga nú vez, gulá ráanu venen gy pues casi za rzuszu’ zëh zy ná venen xten baw-nwun gy, cun, zë’ pe nii rnínëe “alacrán” gy, nii ni este, ranii niza ni máru núh nez ree.